viazi tamua, workia, sambusa, chamaria, shushua, shabalakea, viazi garati, garacha workia, won tan akan wot chachafte nyaati, amminen ishin midan pilauati, biryaniati, midan abdalasinifa kas kaen fa, dawa pilaufa, won tan wot gurte sagale akanatan wot chachafte akan nyaati jarkun sagale akana sagale gugurda akana tan akan nyaati ishin